Ñy lilindraza mampiavaky an'Endy: ñy fankalazà ndrozy ñy dioaly, fety bevat'eo, ankalazà ndrozy ñy fandresea ñ soa amiñy raty, ñy fahazavà aminy ñy maïky, manahakan'izay koa ñy hôlyy, ankalazà ndrozy ñy loha tao, ñy fifalia aminy ñy fitiava, ñ navaratiryy, ankalazà ndrozy ñy fety añantiny ñy sivy andro aminy ñy fahafaha fivavaha, aminy ñ'endriky dirià noho ñy ndrañah.